Nyaku yai ma piara asu asu ti'i saki wale saku ai pe minange kiuma saki wale man se rinte ma leong wian sia dae gampang kikina san bahaya rumai sa se tou wedina mange ki wale wo kompok si asu ne o sia si bleki ti ku miki man taan saki wale un kekanen mantu ei biar ki atas meja ai gampang endona soo sia o mendo karena ketawa na satu nei we ki meja ai pakanena satu nai weimo un tampana nai wo we tampana tare ni tukanena we sia matundu nyaku samange kiuma sia mange matundu nyaku mange kiuma nyaku kan komaket nyaku samatket un samat pateda uku wea pinggir lalan ruru lalan saku nun sama ti'ai penangkat ku ma witu witu sia pajang ganang na nun samati akat sia akatu ma wia kulako ki e empakelangan pinidu angku samat tare tu tare sia mondor mantundu nyaku mange ki e sabua wo se A wo endo akat wengindo sia ti ma kiki ma aki eki sabua manto nyaku saku tare saku ai pe kelar mapayang kia mo kiki uma ma kiki wa ma kiki poo'po taan saku kelaro saku masu mo yamo matu nuun nyaku masu mange ma mawuri mange ki wale ta naan mpe rangen wea si asu nae si bleki ti nyaku saku dai miange minange kiuma sia ma kiki wale tetap mengento ngento nyaku jadi wisaku saku kiwale sia kiwale sae nyaku kiuma sia tumundu kiuma tan renem kurumae man sia sia wina lewo kini kini weo- weo pinile pini lele'na taan kio karena si asu ti dengar dengaran wo si weo ti memang songkai jadi si weo kinilan kinalan ni weo si asu nyaai o wo kowai sia mangku mangku rumendem si weo ti ta e si asu ti taai mo minatemo kina kinanoni kinikemoni weo jadi kio siki wale aki wale man se puyun ma tawar tawar wisa bleki rai mo me wia naimo keta da akiuma kini kemoni weo man se puyun manesel nesel mangenang ngenang si- si blaki ti man si tou wene Kua ana kine si asu ti ne wangker ku koman tleh tou wene se asu ti man tunu tunu nyaku samanga nga ku ku mangker si asu ti'i sedangkan si ama tolong tolong nyaku ma jaga nyaku man se rinte ma leong leong keriana jadi entu mo paneselen sa sia mo aimo wian tumo peneselen mengele mokan toy mengelek mokan tayo mengelek asu toro mo piaraan wo toro didikan ta ma jaga wale wo toro ma tunu turu nyaku aki uma